De Canadá sabemus que hazi muchu fríu nel iviernu i que s'encongelan tolos ríus, los lagus i mesmu los maris. La verdá es que no sabemus pacá muchu delo que coman o lo que beban. Mos pensamus que sonin comu los almericanus peru un pocu más tranquilus. Á, tamién mos sonan los policías essus que van hateaus de colorau i a cavallu. Peru assína lo que es costumbri o tradición quiciás que los esquimalis namás que llevan pallí de siempri.